I pinguin son öxelli de mâ e viven i pòsti freidi. Pe fâse cado gh'an sotta a-a pelle da grascia pe accrovî i moscoli e e òsse. E ciumme son comme stagne resistenti à l'ægua coscì che no se bagnen, tëgnan o calô drento a-o corpicin. Ti peu anche veddili tutti ammuggiæ pe fâse cado tutti insemme.